तुम आज काहिक निराश दिखाइत बाटो? का सब ठीक ते है? "हुइना ते सब ठीक है, मूल मन थोरी... भारी जैसन लागत हे।" का होइल? मै तुम्हर मनका बात सुने सिकमु।" "बस, कबु कबु जीन्दगी अजीव लग्ता। मै बहुत कोसिस करतहुँ, मूल सब बात योजना अनुसार नाई होइत है।" उ ते स्वाभाविक है, है कि नाइ? कबु कबु यात्रा कठिन रहता, मूल उही नै हमके बलगर बनैता।" सचमुच है, मूल कबु कबु लगता कि मै आगे नाई बढत हौँ।" "तुमके यी सोचेक परि तुम जहाँ बाटो वहा लुक्का पुग्ना फेकुन तुमहि नै मेहनत करलो। छोट प्रगति फेकुन नै हे। उ ते है, मूल धर्य धारण करना कररा परत हे। मै बुझ्तु। मूल सम्झो, हरेक बदरि पाछे उजेर रहता। तुम एकेले नाइ बाटो, मै तुम्हर साथमे हौँ। "धन्यवाद! तुम यैसने करके बुझ्दहतो थोरिक हल्का महसुस होइत है।" "हुँ... कबु कबु केवल कुइ हम्मर बात बुझदिहि कहिलेति फेकुन बहुत राहत मिलता, है कि नाइ?